Aloa primma de tutto gh'e o manego pe tegnîlo in man dapeu gh'é un bacco into meso ch'o l'é quello ch'o serve pe tegnilo pe tegnî a teia erta dapeu gh'é a teia che pe stâ a forma de fonzo o de pægua scì, a l'é tutta tegnua insemme con de bacchette coscì gh'emmo e bacchette che tëgnan tiâ a teia e un dispoxitivo pe arvîlo e serrâlo. Ghe n'é de quelli ciù complicæ che se peuan fâ vegnî curti e stan inta borsa.